<hesitation> Búri antimbi ma nan to blúŧi, bjeteni ma anan gí bgíta. Ha, fo ujete, fo ujeta a byooŋ ma njali ma mmida wi saanta, fo ujeta a byooŋ ma, <hesitation> <noise> unan ñaa gwili ma gdúba tu Ñaali ma, uger gwili ma gdúba tu Ñaali ma. Ndu uger gwili gdúba tu Ñaali ma, ujeta a wee ma, utooñi hal, <hesitation> uu tti yeemada hal, uu tti hal, njaloo njali húrni Haala ma njetedna, húma fana anñaana gijeti gingíta gee gi umada jete wee wi gí nafan wi ma.